जब भी म्येरा दिमाग मां पीलु रंग ऊंद, त मन अपणे आप खुश व्हे जंद। किलेकि पीलू रंग ही खुशी, आशा अर गर्मजोशी कू प्रतीक चि। यो ज्वो चि सांस्कृतिक रूप से अगर हम ब्वोलला त येमा धन, समृद्धि अर ज्ञान भी जुड्यूं चि। रौशनी कू प्रतीक चि पीलू रंग। त दिमाग मां जब भी पीलू रंग ऊंद, त लगद कि यीं दुनिया मां रौशनी ही रौशनी चि। हर कोई खुश चि, आबाद चि अर अच्छा तरीका से चि।